Majndye nnom ta̱ na niom sa̱a̱ nmeiiⁿ ntꞌom ta̱ na nnda̱a̱ nntsjo̱o̱ ncueenaꞌ chaꞌxjeⁿ na ta̱sa, ta̱ta̱, ta̱ta̱ chi, meilom, ta̱lueeꞌ, ta̱nommntsaa, ta̱manco, sandia, ta̱ta̱ chi, ta̱lueeꞌ, ta̱tsmaaⁿ, ta̱reina, ta̱xꞌa, ta̱nomtyooꞌ.